Hotelol ghughurdha tun idhil ishia yaani hotolel tun online kass yaani ndio biashara midhafethi dhuathan Mal ishin akhasi hotollol mal buken fethu ama achh dhekathi yaani hin sachiteh Mal atin maakhaisha ach kasithi dargethu yaani hotel atin fethu room atin fethu yaani dhethee pesa sunn bafthe dhub kadhii ishia online kas si ergeni achisun dhuftu direct ishentaaaa